Au hele kakau no pelak kaena au ahik u'a kakau no pelak karna ami hataholi nai timur ia hataholi la kerja a petani no manfoo bana de harus ami mi'a kakau no pelak ho ami bo'o mamla'a lai-lai no ela ami ao paan nanu babe' balkaik